مرا كنت محظوظ وقت ما ربحت في سحب جوايز, بمناسبة مهرجان فالمدينا متاعنا, مكنتش نتصور باش نربح, لكن بالصدفا سمعت اسمي, وكان شعور مفاجئ ومفرح برشا بصراحا, الجايزا كانت تذكرة سفر, لبلاد مزيانا برشا, كنت ديما نتمنى نمشيلها, اللحظا هذي كانت فرصا كبيرا واستمتعت بيها برشا, وعديت الرحلا متاعي, ورجعت تويكا معنديش برشا, الرحلا كانت لايطاليا.